اذا كنت مضطرا لزرع شي حاجة غادي نزرع الخضرة اللي كانستهلك بشكل كبير واللي مفيده للجسم ديالنا بحال اللوبيا. العدس ماطيشة، البطاطا البصله كرعه هوما واحد الخضار اللي مفيده وغادي نركز باش نخلي التربة ديالهم صحيه نسقيهم باستمرار ونشمشهم مزيان ونستعمل الاسمدة اللي تكون عضويه وغير مضره